Ia, <hesitation> tegna important hoan'ny tanora fandiagna miagnatra amin'ny université satria <noise> <hesitation> voalohany fitadiavana asa amizao efa tsy môramôra de tsy maintsy miagnatra na magnagno spesialite <noise> na magnagno miagnatre ze raha tiàtiàntegna hiagnarana afahagna mitady asa dikan'izany important ny fandeanana amin'ny université.